Tɔ mɛ kutun kɔ n pɛn ɛ kɔ nri nkwɛ mɛ nɛ nga kɔ ba yaka mɛnɛ kɛ na kulɔ kulɔ mɛ lɛn kulɔ muna, domi nkɔ aga tingili abɛ dandɛ, mɛ pipisɛ kɔ la dala lɔna, la dalɔnɛ kɔ ɔni riblimɛ aci dii lo kɛ na. Nyɛbɛ mba kɔ adɔ nimɛ nɛ, mba agɔnɔ imɛ nkɔ aga aswaran gii dɛ nwan mba dɛ mma aga dɛ kɔ nma zɔrɔ nyɛ dɛ pla tunu nkwɛɛ mɛ nwa kɔ mba nɛ <hesitation> adɔ sulun bɛ na ama nna mɛ kɔ nka bɛ nɔ kukpo nɛ, mba nɛ nka lɛ <hesitation> ɔcɔ mɛ tulo adɔ yaka n kɔ imɛ lɛn nza mba mɛ nɛ na imɛ nyuwɔ nyra bɔ imɛnza yuwɔ nyra mana mu dumi nyɛ kɔ ayuwɔ nyra nɛ aza nyɛ kɔ anzɔrɔ mba nɛ na, aga lo za nwa ikplɔ mba na imɛ gɔ kplɔ mba, mɛ ma aga sululu imɛ ma zɔrɔ nyɛnɛ kɛ na dzidzi, tɔ nwa nɛ aza idi drɛ zuzwaa na, cɔ mɛ aya kan kɔ nkɔ imɛ zɔrɔ ba dɛ imɛ pisɛ minyɛnyra iban tuba wa nkɔ imɛ bɛ nɔ kukpo kɔ imɛ pisɛ munyɛ nyra iban gbinyin mɛ muna cɛ mba kɔ imɛ dɔ zɔrɔ nɛ ama ncɛ si ko cenyi bɔ mba kɔ mɛ du munɔ tunu nkwɛ imɛ nɛ nza yukɔn muna, mba kɔ ndu munɔ tunkwɛ mɛ nɛ nza vukɔn muna kuma lukpɛ kɔ nza vukɔn na nɛ nka lɛ mba nɛ mba nɛ akpɛ zaa nkpi mɛ gɔnɔ muna. Nkɔ nyɛ a zɔrɔ gan kɔ a dɔ nwa mba dɛ kɔ n didre kɔ nni nyɛnɛ kekri tɔ de kɔ nlɛ mba nɛ. Domi nka pɛ mudzi mba ava kɔ mba na sɔ har kɔ ɔna blɔ nyɛlo aga, kɔ nyɛnɛ kɔɔ gbɔ zaa, iwɔ kpɛ kpɛlɛ, iwɔ kpɛ kpɛ lɛ naansɔ gawɔna. Domi kusrukpɛ akasi ada lukpɛ kari magana awel <hesitation> zovi nkɔ aza kɔ ntsikitrɛ na akɔ nyɛn kɔ adɔ zɔrɔ aga dzi dzi weewe, nɔ dɔ nansɔ gakina aza nyɛlo dɔ kpɛ dro na nɛɛ nga kɔ ndɔ zɔrɔ nyɛɛ nɛ kɛ na, nza nɛ nka sho, nkapɛ nka nudzi amba, mba kɔ ndɔ munɔ nyɛɛ nkwɛɛ mɛ nɛ mba nɛ aci nzanɛ kuma agalo kɔ ndɔ zɔrɔ tunu nkwɛ mɛ nɛ mada nɛ igbo bɔl lukpɛ fili <hesitation> nkɔ ncɛnɛ bɔl ndu gbo kaa rije nɛ wa. Ka isisa, ka nwala, ka avaisi ndɔ gbo gakina tunu ngi mɛ nwa, har lɛ nza vukɔn muna har lɛnɛ ko nli luk pel fili lɛ kɔ nna gbo ngba ga kina. Sede anrɔ wa tuna cɛnyikɔ nka ma ipɛrɛ lɛɛ ku nkpɛ u nanɛ, nɛɛ aga iba nɛ ndɔ cwɔɔ lɛnɛ bɔ nza vukɔn iba muna. Agalo kɔ npɛ mada kɔ ndɔ zɔrɔ nkwɛ mɛ ipɛrɛ kɔ ndu zɔrɔ kusrukpɛ nɛ kɛ nkɔ ba drɔ aga kɔ ba na yakan aga gannɛ akpɛ dzo kucɔ mɛ kpɛ muna nkɔ bana bude inyi kɔ ba yaka aga nganɛ taba dzo kucɔ mɛ muna mɛ nka gbɛ ma jɛ kucɔ mɛ kɛ nɛ na har le. Ndu cwɔ ɔsɔ kutun kɔ nli kusrupcpɛ ɔsɔ aga ba yakan nɛ kɔ ndɔ gbɛ ma jɛ kucɔ mɛ nɛ bɔ nza vukɔ muna harlɛ. Dɛn aga lo kɔ mɛ du zɔrɔ nkɛvɛ mɛ nyɛ kɔ harlɛ ndu cwɔ nɛ kɛ, drɛ kɔ la nala muza nara ruwɔ ladi wa la dzi aduwa za lanala la na jɛ mwza, ma mɛ lolɔ gii mu mɛ lɔlɔ kwɛ wa kɔ nna jɛ mwza, ijɛ abli munyɛ kɔ ba du klɔ klɔ klɔ nɛ ba flaa kucɔ mɛ jɛ muza nkɔ ba fla kucɔ mɛ jɛnkwalɛ ni mɛ nza pɛ nyɛ kɔ a fla kucɔ mɛ na, blɛ ɔgɔ kucɔ bɛ za kɔ nna kukpi zaa mba kɔ asa rumɛ nɛ woo nna pisɛ kicitɛ kupɛlɛ kɔ n bɛ ma blɔ nyɛ gakina Ama harlɛ kɔ nnɔ kukpo nɛ nkpɛ zɔrɔ muna ama ncuwɔ ɔsɔ aga ba nɛkɔ ndɔ zɔrɔ nkwɛ mɛ nyɛɛ nɛ bɔ na nɛɛ ndɔ cɛ si nko kutun kɔ alɛ mɛ nɔ kukpo har kɔ npɛ kɔ aga kɔ nzɔrɔ nyɛnɛ adɔ dzidzi aga nwa nɛ isiilɛ nkalɛ nkpɛ zɔrɔ nza gibanɛ tuma, ama ncuwɔ ɔsɔ aga nɛ kɔ ndɔ zɔrɔ nyɛ nɛ bɔ. Imɛ ma lokɛ gan kɔ asafe nyɛnyra nɛ nyɛn yra azwa lukpɛ mɛ gɔnɔ mɛ so nyɛnyra gɔnɔ ama tunu nkwɛ mɛ kɔ n so nyɛnyra mɛ ga kɔ na ama nka lɛ agiiba nɛ nka nɔ kukpo nɛ nka lɛ made ncuwɔ bɔ ndu drɔ de aga kɔ npɛ kɔ ndu zɔrɔ nyɛɛ nɛ kɛ na ama ndu drɔ nyin kɔ nyuwɔ zɔrɔ ba nzanɛ na so gankɔ a dubɔ kwɛ kɔ nda duyi nɛ kɛ nɛ.